أول شي نحط ال- المية هيكي في الغلاية، وخليها تغلي شوي- شوي، وبعدين نحط معلجة من البن المطحون في الفنجان، ونصب الماء المغلي فوق البن، خليه ينجع لمدة دجيجة، وبعدين نجدر نشربه وهيكي تمام.